﻿شوف باش طي-طبق القش تطبيقة زينة، لازمك تشد <hesitation> التريكو من بجنب منا، جنب منا وجنب منا مبعد تبدا تطبق، تشد الجهة الي بعيدة وتحطها مع <hesitation> اللي من هي مقابلتها، من بعد تزيد طبقها على اليمين وعلى اليسار. وتزيد <noise> من بعد تريقل في كول، تريقلو شوية مليح وتحط التريكو هكذاك مريقل مستف وحطو في لخزانة.